نحب نشرب القهوه، القهوه حاجه يوميه في حياتي، نشربها بجميع أنواعها بجميع الطرق في أي وقت عادي، <hesitation> نحب برشا نعمل <hesitation> قهوة كافيتيار ونزيدها شويه <hesitation> حليب، ساعات نزيدها <hesitation> حليب مركز و- <hesitation> ونزينها هكذا نحب نعمللها كريمة الشونتيي ولا حاجه هكا معاها هكاك تينا حلوه.